Nguku yairima imanya mweni. Inyiningire ru nguku rowakwai nikamirurughuria- nikamirurughulia kakero nikarura ho nikafuma. Nikiwia tairima ikaminjivona nikekua kwavyona tanjirichiria. Tichi kuta gatemmanya kwi iunii. Vandu vyairima vairima vaire ve vaiire hoo vyengi veracho nguku tietia na mndu vairichilia miracho inyikamie fikadou kuku ya njima <hesitation> gheni ikaminjivona ienjerichiria. Hiyo yamaa- nyemanjisha kunguku iichi mweni